Vino retako opa oyoavƚavƚ opaerteiko oyoavƚavƚ oime vino oajaeteye ipise katuva, oime ipiseaveva, oime ipise kavi yaeva jare oime opa oyoavƚavƚ jepƚ rupi jengatuva rupi jare ketƚko oyeapovano kiako oyapo, opa oyoavƚavƚ ipiseno oime ipisekatuva ipisekatuvi